Madagasikarantsika tiky bevata be, de efa nizarazarain-dRagnahary tsika amy raha misy isaky ny <hesitation> foko, izay misy azy misy haregna apetraky Ndragnahary; de- de igny avao zany ro tokony hoe trandrahitsika, hasoavitsika arak'izay faritsy misy antsika.